الأطفال اليوم مش بالضرورة أسعد من قبل خمسين سنة، -ق- قبل كانوا يلعبوا في الشوارع مع بعضهم، وكانوا أكثر تواصل مع بعضهم البعض، وحياتهم كانت أبسط، اليوم فيه تكنولوجيا، ووسايل التواصل الإجتماعي، وهذا ممكن يعزز الترفيه لكن من جهة تانية، الأطفال صاروا معرضين لضغوطات أكبر، سواء من -ال- الإنترنت، الأنظمة.